Na'em tungen teh nuk midih midih inan uih rapang ngan talipaun ta'ut ngan lemulun sala' pakai dih tupu teh narih. Kinah. Bekan lemulun nekinih pelaba sala' pakai talipaun.

Sah nuk midih nuk doo' ribad ngen uih iah ineh Baney Kabo uih. Pelaba doo' pian uih ngen idih kadi' iyh mala uih sah lemulun Kelabit atau lun Orang Ulu. Kineh. Nah naru' uih doo' piyan ngidih.

Mala sekulah, doo' sekulah dih. Neh tupu teh da'e diht. Neh tupu teh da'et. Na'em sukup inan deteluh aaa... ngulu deteluh dedih. Pelaba ringu' nga' ideh mated anak mey sekulah. Neh tupu teh sala' iih, ta'on ideh.

Saru; nuk doo' piyn kukeh nefa atau soriak renga' uh tui tuen Tuhan nui paad uih kereb nier kerda doo' Nedih buluh nedih ngan narih kadi' Ieh kereb nui narih sah ulun nuk kadang ngen narih. Mo percaya' ngeneh marey shlun nuk doo' marey narih doo' renaey tuuh pena' uih may prtulu ngen dutur nefa uih repat ngen Tuhan nguyut. uih. Haleluyah. Neh tupu.

mo lem rasa ayu lem lem lemangui nih leng leng do teh pian kukeh lemamangui kadi do pelika lem no lem burur narih tu'en ieh do pelika lem li'ep arih do pelika lem berufung narih tu'en dih neh seh nuk do [uan] raut nuk tu'en narih be' kapeh neh taru tu'nge neh narih ngi Miri naam inan narih lemangui rapet muli me' dayeh me' kapung baru arih kereb lemangui um ineh tupu

Mo pasal... guna pakai talepaun inih leng-leng doo' pian kukeh ngen idih. Uih inih pakai telepaun naru' nuk midih abi-abi nekinih kayu' no' laptop tidih tu'en uih. Pakai wih edit video, ngalap video, kayu' ngalap gabar, edit gabar, aaa... naru' nuk midih. Pakai telepaun lah nekinih. Doo' senang idih iten muit nalan idih mey nginih, mey dangey, lawey-lawey arih muit dih. Renga' lemulun leh ngitun narih seh nuk midih idih tidih. Kereb narih su ngalap idih lem telepaun.

mo ku'ayu itun sinih nih suk leng leng do pian ukeh lad no' Lobo um Eric Clipton um Cliff Richard Don William mula ideh nuk beken deh nuk country dih ideh nuk um neh nuk pian uih pingen neh ideh nuk um nulis nani rohani leh <noise> kineh

Mo, neh tupu teh inan narih repet ideh bank nih ngulu ngenu'uh usin narih am narih keli' kapeh ideh nuk ngulu dih tapi idih kidih-kidih tidih renga' arih mey ngeruwat ibal kuh belanja narih. Mo, Pipa ngan uih doo' tungen teh. Jarang uih pakai online banking kadi' uih mala dih doo' terun ta'ut ngan online banking ngeraruh usin narih.

Mo mula' tungen teh bawang inan mey-mey kerja lem meput tana' nih pah. Am tungen teh lili la mey mikak sah bawang baken tapi la' mey mikak bawang lun tauh tungey tuih nih bah, kayu' nangey Belaga ngi. Neh suk inan kuh la' may pikak kinih, nangey lem Murum nangey na'em beto' inan uih nalan. Neh tupu teh doo' pian nier ideh nuk mileh kanut dih.

Oo masa sekolah lad commerce nah tebuut inan kuh tuseh tuuh may Bahasa Malaysia. 'Am marih doo' tuuh minat ngen nuk ineh dueh inah ngilad bah. Kadi' marih mala mikat naru' dih. Commerce may Bahasa Malaysia. Uih lam Bahasa Melayu doo' tidih puun may Bahasa Malaysia mikat dih pah. Macing nekinih tuseh ngen Bahasa Malaysia. Pakai Bahasa Melayu tupu tuih nih.

Mo... 'em tungen teh raut sapeh nuk tu'en neh ni'er. Raut ebol tupu teh nuk inan narih doo' pian ni'er nekinin.

Mula' tungen teh arih no' nalan-nalan nehkinih tu'en doktor nuru' neh tupu teh gaya arih nu'uh burur arih renga' arih pengeh ngered renga' arih pengeh ma'it inih, na'am nuk beken jaga' nuk kenen. Kinah.

Mo lun merar ngajar, nebada' anak adi lem bawang erang kai nilad, nuru' deh doo' petu'uh, na'em da'et serawey, doo' arih ngen seburur ngen seburur, na'em kedaluh kedeh, raut doo'-doo', peruyung doo'-doo' narih ngen lemulun beken.

Uih kereb kail anak adi ngilad keh bukuh sekulah miggu dih pasal Samson deh neh ngilad, Adam Awa' deh neh mey bukuh nuk beken-beken kuh luk cerita lem Bukuh Ago neh pasal Yesus tinganak . Neh bukuh nuk doo' piyan ngilad.

Mo lat uih iit ngilad nah narih doo' piyan ngen tknologi-teknologi nuk pakai-pakai kinih. uhm am tungen tuih mala idih daet doo' abi teh teknologi nuk nekinih uhm kereb ngen doo uhm lemulun nuk am milah drive na' kayu' uih nih.

Seh tuseh lemulun nuk puun naru' dagang bawang Seridan lad, mikat mabeh barang tuen muit muli' tuen masiew. Neh tupu teh taon ideh. <laughs> Tuda'-tuda' so deh tuda'-tuda' alem deh mabeh barang mesing nah ngi kampong. Neh nuk tuseh deh ngilad.

Mo inan tungen tuih raut alat music, raut guitar nekinih, memang uih raut guitar let ngilad lah let laak pulu' iwa' tudu' pulu' epat ngilad. Pengeh neh uih kerja meleg uih raut kedi'it. Raut tuih beruh lubeh uih raut guitar kadi na'em lun neteg guitar masa Kelumpuk Cell.

Mo technology nuk pakai kai ukeh neh kinih iyeh neh technology err editing, videografing kayu' ineh lah technology luk lem let err lem telefon dih kenep idih pakai nuk let lem telefon nekinih. Nun peh technology beruh err tetap tauh maya' dih, tetap tauh belajar pakai dih. Neh naru' tauh piyuk doo' err rinat doo' piyuk maya' lun beken idih teh arih 'am ketesan

Mo lem bawang kaih na'em tungen teh tapi bawang kayu' Long Leleng, nih deh mala, uih sendiri' leh ni'er ieh. Raja', Raja' Bala. Tama' Raja' Bala. Tetameh Gia' Bala deh neh. Ieh neh leng-leng kail ilad.

Kayu' nilad, lemulun la' bubuh kadi' mikat nalan mey kayu' mey ngi bandar kayu' ineh, mikat nebpeng kura, mey nekap amug nuk 'am mula' turud, bubuh lah ngalap senang inan nekap luk kenen, Nekinih ineh inan kerja ineh lah inan bubuh men, bubuh maya' kerja teh nekinih. Tulu inan alan luk doo' muli' mey kampung, na'am teh lemulun la' bubuh be' memang ideh naru' ruma' ngi kampung ngih kampung kerja .

Mu'uh terawey narih, mesti narih ngelinuh doo'-doo' nuk kereb tu'en muh ngelinuh dih kapeh doo' err idih tu'en tauh ngelinuh.

Mo mula' raut anak adi' lem bawang kai. Raut Bol, Raut Sepak Tekraw, Raut Volleyball. Mula' raut deh. Kadi' deh la' belajar raut ta'on ideh. Pelaba doo' pian nier ideh mula' raut.

Mo pu'un-pu'un[err] uih sekulah malem uih belajar ABC, tema ineh baru uih kayu' metutum deh lah, idih tuih kereb mileh masa',

Kerja uhm nuk uhm piyan uih doo' piyan uih naru' dih iyeh ineh naru' kebun uhm kadi' uih ngelinuh kebun ineh kereb marey hasil ngen narih uhm musih lah ngalap bua' iih.

Nuk kanen nuk doo' kinun lemulun iah nah bua' lah ataupun kerid kadi' ideh neh menguntung burur tauh naru' burur tauh sihat uhm kayu' bua; kedideh neh pun marey tauh sihat uhm muchi.

(Door slam) Okey serith nuk keli' lam uhm bawang pun dadan narih may muli' may nier anak adi' lem bawang bah, Seritah dah nah seritah Karton lah taon ideh.

Mo, renga' tauh mey petulu ngen kayu' dresser kayu neh, neh tauh mala nuk ma'it tauh, jadi' dresser neh naru' sah surat mey ngan doktor lah, doktor [err]mada' tauh, mala' nih appointment nedih beruh renga' .

Mo[err] kereb narih sekulah ngilad mesti narih ngelinuh enun kerja nuk piyan narih lah, Uih ngelinuh uih la' mey kuh guru' ineh.

Mo ideh nuk[err] malih, neh dedtur nuk malih neh, memang ideh err mey petulu ngen kayu' ideh nurse eh lah atau pun bidan ken tauh Kelabit ngen ideh nuk mu'uh lemulun nuk beranak kineh.

err nuk err na' err program luk lem radio luk uih doo' piyan ninger na' err ideh merey berita na' nuk karuh-karuh nuk terjadi' lem kayu' negeri tauh nih atau pun kayu' ngi luar negri kinah

Eh tuseh jawab sinih leh, jawap itun sinih. Mo sah sistem nih let pu'un lad, ngih tideh mey nu'uh lun ideh tideh, balih-balih tideh ngen kenarih, mala dih doo' siren tu'en lem bukuh dedih doo' lah, tapi ngen lemulun luk beken kuayu' kaih nih memang tuseh, 'am dih doo', ngen uih 'am dih doo'. Nga' uih mala kadang tuseh tuih men.

err uih kayu' doo' piyan ngen awan narih kadi' ideh doo' kayu' pu'uh narih, kayu' mupu' ngen narih err doo' karuh ngen narih. {er] Neh nuk doo' piyan narih ngen awan narih, doo' paad karuh narih ngedeh lah .

Mo pasal sistem printah nuuh kai nih tuseh keriit lah 'am tidih doo' tuuh kadi' lat ngilad dih naem doo' mimang ideh la' naru kai nuk tusah nih ngiyuk kai tusah lah. Kayu' pasal tana nih. Mileh-mileh nideh naru' dih baken.

Ooh music luk nuk doo' piyan uih nih nuk country, reggae, praise and worship kineh lah, evergreen.

Mo kayu' ideh mey periksa' atau pun idah naru' uji kineh lem sekulah neh. idah pelaba doo' lah, kayu err nguji burur ideh sebulang lah aah. Enun ideh pengah belajar inah pun na'an neh jadi' menguntungkan ideh musih renga' ideh kerja.

Mo... pasal ieh kanut nih inan. Mimang inan kanut ma'un lah. Kanut err... enun... kanut adat, mey neteg sapey' kineh, ngiup suling, ngiup bes. Neh nuk tu'en. Mala kanut nih, belaan deh aaa... kanut aaa... kanut ma'un, Kanut adet ma'un. Kineh.

Mo inan ayu' teh lun kayu' lun ruyung tauh lemulun luk merar-merar ngilad, memang deh mala kayu' laba'o, mala sekunuh, inan luk mala lakuh kayu' inah leh mala nun luk terjadi' ulun ideh ngilad dih lah

Ooh narih masuh na' uhm Kristen nih. So Krismas. Sineh suk leng doo' piyan narih nuk inan narih peruyung ngen lemulun uhm sembayang uhm marey ubur ngen Tuhan kadi' iyeh matd anak iyeh marih luun tana' sinih ngelibal abi-abi sala' narih. Neh suk leng-lng doo'.

Aaa... tauh mi... kayu' aaa... na' deh lah, nebada' deh, kapeh sara nuk doo'... err.. ngen... ngedeh lah. Err... Naru' deh doo' karuh ngen lemulun, err... naru' deh hormat lemulun beken, err... na'em la' kedaluh ngen lemulun beken lah. Ineh nuk pelaba doo' lah.

Irau tauh nuk pelaba doo' ngen tauh Lun Kelabit nih iah ineh mekaa' ngadan. Tulu kayu' tauh uhm inan anak puun-puun tauh ngubur Tuhan kadi' uhm Tuhan marey anak ngen tauh nuk berkat tauh ngen anak mikat tauh mala trima kasih ngen Tuhan.

Pu'un-pu'un uih neh telepon ngilad err telepon nok dih Motorola rayeh <laughs> err am sebelum inah pakai telepon no' dih suk luun meja dih suk tu'en narih ngeriwed ngeriwer-ngeriwer teh numur idih renga' narih la' nekaruh ngan lemulun beken. Neh telepon pakai arih pu'un-pu'un lad. Pingan inah idih teh Motorola luk rayeh tu'en narih nitin-nitin <laughs> .Riruh arih ngan masa inah ilad leh.

Technology suk naru' narih rapang eh iyeh ineh handphone, kadi' handphone nih mula' macam nuk tu'en deh mada' lem ineh, inan teh nuk doo', inan teh luk da'et ah, inan teh nuk inan narih ta'ut ngen katu' mupun narih anak narih awe' anak narih belajar dih . Ineh nuk na'em doo'.

Tulu narih la' mey kayu' belajar ileh kuayu' ineh err uih la' memang uih angan-angan naru' kebun kuayu' ineh, kapah cara narih naru' kebun luk doo' kapeh majah dih, kapeh narih bersih dih.

Mo, ken teh arih na' nekinih nga' pengeh arih ma'it no' nih, ma'it atey, atey uduk, mesti teh arih nalan-nalan tu'en doktor err nuru' nalan lah, kidih doo' no' dara' arih nalan kedeh. Na'em tungen teh nuk beken kayu' upun kineh doo', kayu' uih nih suk nalan- nalan teh doo' ngalap dara' arih nalan.

Mo... seh project luk senaru' uih ieh erang project luk leng-leng kenmula' senaru' uih masa uih kereja' ieh ineh nenaru' seh top drive let ngen dueh top drive luk pengeh da'et na'em keren tu'en. Naru' kedeh. Semated deh dih ngen uih lem inan uih kereja. Naa... Tuda', dueh igu uih neh naru' dih, su... kereb pakai. Ineh pun ileh let err... ileh let ngen Tuhan leh. Uih percaya' ileh uih walaupun uih na'em dita' sekulah. Abi-abi ileh uhh lem kereja uhh ineh let ngen Tuhan. Ngubur Tuhan.

Lemangui nih mesti iyeh doo'. Tak narih tutu' lem fa' kayu' uhm tulung lun baken kereb tiko nulung lun baken kadi' iko kereb lemangui nulung lemulun lem bpa' kainai.

Mo kayu' tempat narih naem kereb ngen narih may ngi kampong ataupun narih ngi kebun narih lah ataupun mado lat ngi line kayu' ineh am ayu' teh kreb pakai telephone.

Ooi kereb uih sekola' nglad enun kedeh, woodwork doo' pian tuen uih oo' pian belajar nari-nari nuk midih lukis nuk midih maru' doo' paad pangeh ineh naru' nuk tuen narih ngelukis. Lang-lang doo'. Kineh tah doo' lukis art kedeh ngen sineh. Neh nah. Dineh pun ngem kereb pakai uih alm kerja makenik., mekenikal uih lam. Lamg-lang, lang lang ngubur Tuhan leh uih kereb belajar inah tuuh peh uih lm art side. Tapi lang-lang perlu teh idih lam ten drawing uih. Makenikal drawing uih.

Bakad nuk doo' pian 'en keduih pakai ieh ineh bakad buda' atau pun sapa' buda' kayu' kineh. Doo' idih doo' terang kineh.

Mo' nilad doo' piyan raut bol teh arih, pengeh neh da'et matah mey narih raut guitar beruh, <laughs> 'em nuk beken ngen narih nilad, raut no'dih beruh sepak takraw. Pengah da'et matah pakai cermin matah arih beh err nekap raut beken luk inan arih senang.

Ok. Cara tauh nekan lun nuk lawyer lam bawang tauh Kelabit kadi' mula' anak tauh Kelabit nuk mileh karuh Kelabit iih lah. Idah faham karuh Orang Putih mileh tideh karuh Kelabit.

Nuk kenen neh nuk na'em kereb tauh kuman kidih-kidih iyah neh lisem err mey nuk kayu' barang-barang lem tin kuayu' inah kadi' luk lem tin neh memang err tak iyeh dadan kayu' na' tin neh nuk la' mey campur mey lem luk kenen tauh bah.

Mo nuk inan narih mileh ngen midih nuk kayu' aaa... raut kineh err... nuk narih pengeh belajar narih sekulah ngilad ieh ineh ngiup bas lah. Mo, Sapey' peh ngilad, mileh tuih tapi nekinih 'em uih mileh raut sapey' neto'.

Mo... lem adet ehh... sinih, iih nu'uh lemulun nuk da'et renaey, atau pereg ineh, anak sendiri' keh, awan sediri' kah nga' ideh keteng mulun. Em arih repet ngen lun beken. Renga' ideh lem hospital aaa... mimang anak kah, awan kah luk err... mey nu'uh deh... err, . naru' kereja ideh doktor, ideh misi doo' snang. Neh lah. 'Em arih nuru-nuru. 'Ban peh na'em inan lemulun err... anak narih. awan narih merur nekap lemulun beken nu'ru'-nuru' narih, nekap lemulun beken marih nu; uh narih renga' narih ma'it pereg.

RErr...renga' usin nuk la' pakai arih kenep idih 'en ngulu lem no' arih, lem kapei arih. Renga' nuk la'eh bah, ngulu lem beng nidih. Nuru' ideh jaga' dih dangey lem beng ngih. Kineh.

err Abi-abi aya' nuk tu'en kamih tungey ngi lem bawang tauh kelabit iyeh neh kayu' berek, la'al mey uku' lah , ineh tu'en kamih nu'uh lem kawasan lem kampung tauh Kelabit abi-abi.

Kayu' pelakun nih na'em ketauh, err... kayu' keduih sekenan leh. Iih deh leh. Doo' deh Kayu' bangsa Melayu', doo' deh kayu' iih-iih pun naa'em narih kenal deh iih deh leh. Kayu' inen. Mutuh doo' ngen sineh.

err mo err inan kereta kuh err ngi ruma' nangey, sebulang tupu.

Iih pelaba daet so tungey bau' pelaba mudan pangeh iyeh mudan keyh mait nidih beruh kerab iko mala mait idang pelaba lau' mudan, mait idang, beruh. Kineh kidih-kidih kapeh narih naem mused? Kapeh narih naem radem? Ngilad keh doo' tiyah renga' dih mait am tiyeh mait kayu' kinih iyuk meh baken ait idang nkinih am aih doo' liang dih. Kineh teh udan man mudan iyeh teh am teh arih doo' tuen ebpa' udan la radem tah narih naem pekesu diu'.

Mo kereb arih nuk sinier TV lad keyh doo' piyan nier P. Ramlee teh rarih. Doo' piyan nier serita Bruce Lee. Neh teh luk inan narih nier ideh nuk nani.

Mo kuayu' technology luk tu'en lemulun nekinih dih err computer nih err nuk naru' lemulun naru' mula' lemulun na'em kerja nekinih lah. Idah pakai computer neh deh ngi ruma' ngi upis pidah pakai inah kadi' neh na'em err lemulun kereb kerja mula' neh kinih.

Ok, ceritah nuk rayeh lem erang tauh lun Kelabit iyeh neh ceritah tauh muit uko, ceritah tauh mey nganut, tauh mey ngerabat, tauh mey madil leh, neh ceritah tauh iih nuk mileh ngarang mileh kanut lem erang tauh. Ineh ceritah nuk biasa belaan-belaan deh lun Kelabit.

Oh mal mala inan isu' pasal beh bayar ayu' blanja' ayu' lem bawang lem limeh laak inih uhm naem tungen inan isu' dih kateng kineh tidih kayu' nuk puun lad. Mo walaupun ideh ngiyuk dih, bayar dih, kineh burur tidih mesti narih bayar uhm bayar nah kah belaan sukai. Neh mimang tetap adet neh sineh neh.

Mo, nuk neh nu'uh desur nuk ngeren lem erang lun tauh ieh ineh tesineh dedih mey desur-desur nuk na' tesineh menaken dedih. 'Am dela'ih kedideh mey. Idet desur tupu teh. Lun merar tupu leh nuk mileh renga' ideh nenganak. ok.